د انګلستان پخلي ساده خو له غذایته ډکه وي یعنې ساده خو صحتمند خواړه خوري. ډېر دودیز انګلیسي خواړه ساده دي، خو تمرکز یې د خوړو په اصلي خوند وي. فېش اینډ چپس، سنډې روست او فول برک فېست یې مشهور خواړه دي. انګلیسان د ماسپېښن چای ته هم ډېر اهمیت ورکوي او دودیز انګلیسي پخلی اکثره د موسمونو سره بدلېږي، لکه، په زمي کې ګرم سوپونه او په دوبی کې سپک خواړه خوري.